لو أقدر إني أختار قوة خارقة حق اساعد غيري، ويش بسوي؟ حالياً في العالم و طبعاً في كامل تاريخ البشرية أي احد يصير عنده نتفة قوة يبدي يعتدي على غيره، يظلم غيره، وياخذ منهم حقوقهم. ف لو- لو أني عندي قوة خارقة هي بتكون إني أغيّر راي، أمم- أي احد أ- أب- أبغيه. أو أقدر أروح أي بلد و بعدين أروح حق دلين الكبارية مالينهم، أقدر أقول ليهم خافوا ربكم جماعة، چوفوا، شو- شو- شوفوا الله- شوفوا الله في ناسكم، في الناس اللي انتون مسؤولين عنهم، و چدي. ويمكن أقدر أوقف كل هالمصايب اللي قاعدة تمر على الكل، أمم- مو بس يوم، بس يعني منذ الأزل. القوة اللي بختارها هو إني أقدر أغير راي الناس، أقدر أكلمهم وأقدر أتك- يعني أتحجى معاهم وأقنعهم وأغير رايهم. فمثلاً إذا في طاغية في مكان، يبغى يدمر النخيل أو يبيع بيت أو يهدم بيت أو يطرد واحد من شقة، أقدر بس أتحجى معاه وأقنعه، وبعدين أقدر أساعد الناس اللي قاعدين معاه.